<hesitation> Ny biby mahay zao kô fa, <hesitation> ny biby mahay zao maro, agnisan zegny ny elephant, ny kiva zao ra oatra izy elaela tsy tarimina de mafantatra <hesitation> -mafantatrà ra tiany tômpony volanignyde agnisan'zay koa o ny dauphin, de akeo koao ny perroquet regny zao agnisany biby ma- <hesitation> mahay raha kô fa <hesitation> elaela izy <hesitation> maharaka beko.